Pos razas no se me vienin muchas ala cabeça, peru assina de prontu ai gatus siamesis, persas i angoras. Ai muchus añus, tuvi un gatinu chiquinu, assín mu chiqueninu. A essi le dava yo tolos días un poquinu pan i tamién lechi. Se venía comigu palos güertus i me hazía compaña tola mañana de trebaju. Un día se hue i ya no volví a ve-lu. Me lo llevu siempri nel coraçón i lo recuerdu abondu quandu vo a cogel lechi pa bebé-la. Enque yo dizía que era míu, la verdá es que'l gatinu era del puebru. Paquí las bestias suelin de vivil ena calli. Liquiamenti están candás pola nochi las cabras, las ovejinas i los mulus. Las demás andan a relva polas callis i sabin más atrochis que qualquiel vezinu i a mi essu me peta porque assina, libris, semus tous más contentus, i no essi tiraeru moernu de tenel que estal enganchaus, con cinchus i cadenas. De contau que los gatus, que es lo que me preguntas, son más contentus assina, sin rejas i cona su gatera. Ai que tené-lis una poquina de mieu alas cabras, ya sabin lo que se dizi del Machu Lanúu, que a ná que no estás pendienti vieni i t'entalla.